Kobunap narubuap lamitara mame gagasmeng, ga metara mamaranim, mametemiara ga kupmeng ga kupmeng narubu ga ila parabira irama, mavap gat naruvap ma-mitara man kupmeng toroan bo kuguom laman oisinmeng parak na mirie marap <hesitation> urup ga mirie meme oisinmeng menam ga ba mmela ga mela ga kup meng itara man ngangas meng ga itara maranim ga mame memenam toroan bo kuguop lo mame maion marap mila telegan piram ila ga maion marap mila telegan piram ila ga ila ga parabira iramang ga mame neme parak maiong narubu ba kup